اذا كنت مضطر لبناء مستعمرة على المريخ اول شخص راح اخذه معي هو مهندس فضاء. لانه يحتاج تصميم وبناء الهياكل الضرورية للحياة هناك. وبعدين بجيب عالم احياء عشان يدرس كيفية نزرع الطعام شو هي انواع الحيوانات اللي نقدر نربيها. والمناسبة لهذا الجو وهذه البيئة